أنا بفضل إني الموجب الشريكي باش ما نتألمش، باش ما نتوجعش بس نحس أن إيديا نموت قبلنا فما ندريش تبقى في حكم المربي تكون أحلى ويبقى هيك يابا في إيمان بين